chi mi badu ma yu we nur ma maduwe swatuttu kobu ti̱ ki̱bedituwe ka kwama a ke a lai ki̱nin tukuriye, mi badu we lo kutuleyu we fi niya sweminewo nibadu we lo kutule kwan ka wule niye a dakan kama kiku ti ki̱nin mwalku dinedo miyimi mi mila yi kutule yi̱nang kan a dakanang nachi a yo mi badu we shattuttu ki̱bedu kobitu kakadu kutule ka su fi chi nin we mine gi̱gangu dinedu milaku yi kutulenu nan chi a yo mi miladu mi badu ka kwama a lan niye yinu tin chi mi madu ka fwede we lo kutule, n- n- ni kala a di Kwama we chi kutule ano a kwalamintu, Kwama a be kin. ni kwala chitu nabwen nabwen we lo kutulenu, a ya Kwama a mwe ki̱ne tabaku buniyang kutulenu ki̱bedu ki̱ni chitu bayim bayim we ti̱ttu no na yimbu ni ka dweditu dine Kwama ki̱nwe twabaku <hesitation> twabaku buniyang lo kutule yinu tin na chi mi dantu we suttutu kobu ki̱beditu, ka Kwama a keye, nan kutule ka ya chakku kakang na chi mi badu ka fwedi we lo kutulenu. yinu tin yinang kan di̱bidu a fweyen, mi badu we lo kutule chi mamaditu mi badu we dadime wu ma yadu we mureye we chi ma maditu ka chi ma fwadiye ka dadiye ka nangang ka nangang me ye mi badu nubu ka ma miyaku we mure mi badu kanodu kwama ka da damiyu ka we sututtuye mi badu nubu kayidu ko a dakan dadi yine ma miyadu, a dakan dadi yineka ware yine na tadu niyan managang kin na chi mi kidu we nur munu ka Kwama a keye wu mi badu ma madu we nur minu we dadi ma wu a dubu a- a ti̱tiniye. yinu tin, mi kal Kwama we swatittu kobtu ka ka kede, a duyi kinin limang bwiyang dine chi kin a ku ma medu ma maki̱minde we nang yi kutule mi ma ki̱min dine yi kutule mi mila yi kutule yini mi badu yi kutule ka chakkaku yinang kan a dakanang wu ke ka a ya we tịttinitu ka a ya we Nageriya mi kinin kwange nubu kayidu ko yi kutule a chakaku a la yikayi fanti ni̱bada a no ka kakadi yiko mi badu. we swatutu kobo ki bedu dine nagan yi kutulenu ki̱ chakaku yinang ka dakanang ni badutun ka chakaku ka lafi yinang ka dakanang nubu badu nubu nabwen tin nubu a no a dadum mu ka kabadu ka yin dulun dulunme ti chi kutule ki maditu mi badu we nubu a lo koomu badu chi a ka kutule yinu chi a yimbu nagangu kutule ki madutu we we ku wang mi badi chi ka yindu yinu ka dikke fali ka fuba kali ka ni chi falange ng ke nangang yi kutulenu a cha kaku yinang kan a dakanang nan chi a yo miyidi mi we swatututu kobo tuttu, ka kwama ka kede ka duye, ka ni dulen dulume ka ni nur di̱ddu yinu ka ni daku ka ni ki̱swe ng ti ki̱nin chi ma medu ma madu ka kadu yiko mi badu, ka kadu yiko we swatututu kobo tu ki̱ beditu. ni̱ ba rikeku we yi we lo kutule. nu badu lo kutule ka kadu ka ng mun leye ne mwa yindu mwi nan lo kutule mwa dube. ni̱ badu ka rikedu ka la finu yinang kan a dakanang. nan chi ayo miyedu mi we lo kutule, we swatutu kobotu ki̱ bedutu, ka kwama ka kade a rika ku kutulen a yung lo <hesitation> a kuku kutule a yung a di we nu ti̱ttiniye dine do nubu a no ki̱ ko lo kutulemu. ng ka ng ti nubu a balemmubu, na ma ti̱lanritu ware ti ki̱nin chiyu bubbu a no ki̱ko lokutulemu ke a ko lo kutule a di yinang kang <hesitation> naba bi̱ri a yiko bwa yinang mwa mwal mwa mwa mwal be lware a diya a farang nan kan nubu nu ku lokutule we diyan we nubu ku ko lokutulemu. nubudu, ka Kwama ka keye lo kutule ka kadi yiko we swatutu kobu ti̱ ki̱beditu ng kal Kwama a maka lo kutule we twabaku bwuniyang ku kwama a yo lo kutule a kabi yiko.